Montoor jaggirta waktu ko rosoor woni e mun ene ndirta hakke ko ɓeta ko, hakke majaango yitere, hakke hojom, e hakke waktu. Ko ko feewna haa feewi, kala nde huunde yetti ndirta seeɗa seeɗa.